Leydi Ireland kowoni nder al'adaaji maɓɓe kanjum woni, kamɓe ɓe naato nder ndiyam, e nangowoɓe liɗɗi, a anndi leydi ndin ndi woni dow ndiyam. Ndiyam hendi leydi ndin ta kotoye, ngam non ɓe naata nder ndiyam ɓe nanga liɗɗi.